छतरी के मुलाक भाग होत हैंगे। छतरी में आठ ताने होत हैंगे जो एक दूसरे से बराबर दूरी में होत हैंगे। छतरी के अलग अलग भाग होत हैं। जीमे छतरी का सबसे उपरी वालो हिस्सा छतरी के प्रकार उपयोग आधार पे। सपाट नुकीलो शंकुकार आकृति को होत हैंगो जीको फेरूल कहत हैंगे। छतरी एक उपरी संरचना होत हैंगी आम तऊर पे कपड़ा की या धातु की बनी होत हैंगी। ईको इस्तेमाल खुली हवा में बाजार बहरी आयोजन। और <hesitation> धूप से बचबे बारिश से बचबे बाकी सबके लाने करो जात हैंगो। ई हिसाब से छतरी भी मुलाक प्रकार से बन सकत हैंगी। लकड़ी प्लास्टिक फाइबर ग्लास सपाट केस ई हिसाब से छतरी के मुलाक प्रकार होत हैंगे।